Ucapan selamat leo au nonoana yang kabing sona kata yang au ucapakan selamat menempuh hidup rumah tangga selamat <hesitation> berbahagia.